Ëntà ëntà purteie a fe d'curs, cum ad ezempi curs d'patinage o ël balun o la cursa, però l'impurtant al e ch'a stagu bin cun ël gruppo e cuindi ch'a venu ën vuià a pudé andé a fe sport